Bueno ña nuun tu namee jun nutio a va ndioo guee ujun ñenuhmaje nuan meen meenca mihin nde guee ujun ña niun mee un tihva guee yoo na yee guaha jun vejitu nuun ndaha yutu ndaha yutu nduu ujun namee maniun yɨcu ticuaha ian namee un tia